Unám sè ámi nkud sá mmáná áná kè uòng ánnáng mkè nkw'áyèn ámi sè ukpòn ikánná inuk diàn mkpò sè ágwò ákpènèkèkè imà isángá mkpèrè ádè énáng. Sá ádè ákèmi dè unám mfin ábángá sè ikpòn ányè dè kè ébàngà kè itiè èsèkè bòk unàm but kè ikpà isòng ánnáng m sà ádè kè ntiè èbòkò énáng mkoòn unám ntèdè itièhè álá mi nkutò kè áyén ánkè nuku <hesitation> má nuk ntuk mè nuk nsàngà nkè tuk idèm ámò ádè nkurò ákpòn ádè énáng énáng ákpòn unàm sè nkud nè ákpòn ákánná ádèdè